E diela më kujton traditat dhe festimet fetare. Për shumë njerëz, është një ditë për të marrë pjesë në shërbime fetare dhe për të reflektuar, duke e bërë këtë ditë të veçantë dhe domethënëse.